Manana fihetseham-po ny biby fa tsy tahaka ny an'ny olombelona aloha raha amin'ny ankapobeany izany hoe manana fihetseham-po ny biby ohatra hoe kapohina de mahalala marary ah, raha biby izao de mandositra izy rehefa kapohina fa ny olona rah-raha kapohina de mijanona eo ihany izy izany hoe manana fihetseham-po ny biby ah fa tsy tahaka an'ny olombelona.